Shafaga jertanog iskirosa, oiga ibichan sokatira manga wosname hafadhaga bambarsi gwosname, Ibichan inger keti farika iskirosa nadifname, aman terelogo goton terelogo nadifname ashirikira, <hesitation> kirem tereka zeit ayeka <hesitation> kosmitjira tanigon dagirtinami bambarsiga.